Cylinder khe kaisa wasung tei kiting khai swlamjak manwui. O manwui kwbangma kaam ni bagwui swlamjago jemon songjaknai tei gari chalokjaknai gas no dana bagwui. Twui tei twui hai manwui ni phaan no karina bagwui bo cylinder swlamjago. Amtwui hai swlamjak cylinder rok no khe hydraulic jack brake tei engine ni bagwui swlamjago. O cylinder o twui ba twui hai manwui no cylinder o dawui sebkhai twui ni phaan chwng kaam o fwnangwui mano. Amo baade bo cylinder no teibo kwbangma kaam ni bagwui bo swlamjago jemon hor bwtharjaknai manwui. Paithakgo chwng sai mano je kaisa cylinder kwbnagma kaam o nangwui mano.